Allor a prima matin, tenimm conto che ij vago a faticà cinc juorn 'a semman. Tutt 'e juorn in presenza e 'e l'otto aggia sta dint 'a l'ufficio. Quindi lunedì, venerdì, finchè m'aggià fa n'ora 'e machina tutt 'e matine, pecchè mo smart working, chi si sta a cas e quant'altro. Ij purtroppo tutt 'e matine aggia sta là 'e l'otto 'a matin. Quindi n'ora 'e machina prima 'e c' arrivà. Poi 'e sette aggia partì da casa, però a prima matina almeno cinc, diec minuti 'e colazione m'aggia fa. P' forza 'na cosa dint 'o stomaco finchè non si fa ora 'e pranzo. E quindi almeno dieci minut c'aggia dedicà 'a colazion. P' fa 'na cosa ambress ambress e mo ultimamente. <hesitation> Robb che siccome mo abbia a fa nu poc chiù caver, o m' vott nguorp nu succ 'e frutt ananas, arancia, coccos che trovo in offerta 'o supermercato. Oppure mo mi sto facenn 'na bella premuta 'e purtuall, 'a prima matin nu par 'e purtruall. M'aggio accattato 'o spremiagrumi là, automatico. Nu par 'e chell, m' facc nu miezz bicchier, c'vott nu poc d'acqua e vott nguorp. Mo mangio, in realtà nu par 'e biscottini, 'o pan di stelle, 'e gocciole. Coccos accussì vicin. Però considerann che almeno da 'o lunedì 'o venerdì facc 'e cos 'e pressa. Sabato e domenica in grazia 'e Dij che nun vago a faticà, m'scet. Con calma, tengo doje o tre barciell cà vicin, tutt che fann roba doce, salato, nun tengo preferenze, però vago con calma. M'arrecoglio doje o tre cumpagn d' 'e meje, ce ne sta uno cà sotto casa, s' chiama Pastarell che è 'e Napl. Poi ij stong a Torino 'e casa, quindi roba che vago cercann 'a pastiera, 'a sfugliatella nun è proprio facile a d' 'a truvà. Ma chistu'ccà Pastarella che è proprio ufficiale 'e vasc. Vag là e almeno doje piezz a magnà, o mi sto pigliann 'o cornett, marmellata e <hesitation> utlimamente 'o fiocco 'e neve chill 'e Poppella che fa <hesitation> 'o classico cu 'a ricotta, no nient ciucculat, pistacchio e quant'altro e nu bell cappuccin normal. Nu poc 'e cacao ngopp e m'arrecreo. Accussì 'na bella bomba 'e zuccher 'a matin.